ऐल घरघर हातहात मोवाइल भयाका जमानामा प्रविधि नहुन्ज्या वाच्चु गाह्रो होलो । क्याकी सव मान्सु नाना कामकी लेखालै नयाँ खालका प्रविधि प्रयोग गद्दान । नयाँ खालका मेसिन प्रयोग गद्दान । नयाँ खालका सुचना प्रयोग गद्दान । तव भुण्यौ भुण्यापाछा ऐलको को जो यो विश्वपरिवेश जै छ, एइ अनुसार हमले प्रविधि नगरी वाँच्चाकी लेखा चाही गाह्रो होलो ।